Lepo nne peekala me- mekamalama diskasimbamo lepo skulu, inulikeda, likeda apabeko <hesitation> lenoloka taba skululaleai elolo loo <hesitation> eng, paba nammeka lele leko otoi kosi alama <hesitation> temo pekauka kas loida gawitope. Eng tewago pekala lepo nawalama, apago skuluko lelelaliai, skululalia ule teu, nameka ule ianpelana maka maniku maka nuga owalanda apalabai lane aleke skululalako, la <hesitation> skululalawai lepo nne te menabalago. Tee apa bai ule skuluko lele lalawai. Napo lepeo ninna pekala menabamo, enang lepo nado ka ninanko kobalama tee wikang enang. Temo ni te lepo enang mani sewim ba bialuko, lepo te teuka menabago apago, ninna tee peekala o mani tang. Popo nga pas elitoai oh, lepo, lepo awo ngammpo wok meit na, apalago mani sewim beli toai ni ni nmanko mani sewim babia tee lepo dinau maliko. Dinau malima ninang tee, wolina mo abila tee ninangko napo tee nikangna dinau ko nna awololobiai eng, nee tee awa menabago, maani mo elima ule nado pagago ule nado tewa enkarisim balago, apogon maani mo elima, lakan sewins tee tagibeitowai ai e loida, tu handret kina mo ema ninangko tagibeitomai tee lakang sewins aite loida tuwenti kina. Eng ule ko be ali towai, eng ninangko te, <hesitation> enang ia nagopalawainoke tee awa owe aii, one ule pagago mani sewim bas. Inulikeda ka tei inulika tewa nawago, apagong lake la ninanko maani lakang tinigo kole eitowa. Eng pawago ninanko lepo tee sewins tewa nawalago. Eng te a' uwakamalimano ni naulo nawas enna te sewins ule pagago ule aite mants go uwakawalala ule te ninna aloma pipti kina na kole kolesi alunna tee ule, pekaba wolisi alala ule apie tee melang sewins ule peekala panna. Engka lepo pagagoka eng lepo nimmpo ka owalas to lepa, enango kotsin gawama, lepo fb go kotsin gawama awa oh <hesitation> owago pagago eng. Te sewins stip nauka lepo menabako, awa maani tewa sewimbela la iagulalawaloda tewa.